Sɛ epɛ dɛ edze mfonyin bi dze san ban ho a, odzi kan, ͻwͻ dɛ ebͻ prɛgow bi wͻ ban no ho. Na afei, iwie a na edze wo mfonyin no edze asɛn do.